<hesitation> Ij pozz essere comunque, 'o ricordo chiù bello dà vita mia, purtroppo dint 'a vita mia che che è successa 'na cosa veramente brutta, è che <hesitation> il mio papà se n'è andato via molto presto. E quindi 'o ricordo che tengo è della mia infanzia, 'e so tutte le giornate spensierate ch'aggia passat cu iss. Chell chell so 'e ricord chiù belli. Poi da ragazzo aggio fatt centinaia e centinaia 'e cos. Aggio fatt 'e viaggi, m'aggio accattat 'a machin, m'aggio accattat 'a motociclett, ma chell che erano 'e ricord chiù bell, 'e ricord chiù chiù chiù <hesitation> chiù chillillà ch' m'hann rimast dint 'o core so chill ch' aggio campat, pochi, ma che ho campato cu mio padre. So quelli che io, <hesitation> ancora adesso li ricordo perchè ero un ragazzino e verev sta figura grossa, che che mi girava intorno e cercava 'e m' dà e m' dicere tutt 'e cos che m'era dicere p' sta felice e p' m' fa crescere ambress e quindi <hesitation> chest <hesitation> sono i i i i le cose, i ricordi, i ricordi quelli là che so indelebili, chellillà ca nun m' pozz cancellà, nun m' pozz proprj scurdà, nun m' pozzo cancellà dint 'o cereviell meje, sono rimasti anche con una vena di tristezza e sono belli, ma che sono nel frattempo anche brutti Che t'aggia dicere, so chellellà che che che nun riesco proprj 'a m' cancellà dà 'int'a capa meja. E e quindi <hesitation> tutt chell cà c' pò stà, sì, 'a bicicletta quann 'er piccirill, 'o motorino quando ero piccolino, 'a primma machin, tutt sti cos cà, ma <hesitation> l'infanzia, l'infanzia mia <hesitation> è stata che che 'a nu cert punt m'aggio avut veramente fà 'o ragionamento cu 'a vita. Pecchè <hesitation> ero piccolo, veramente, 'o ver ero molto molto piccolo e chella figura là, da dint 'a capa mia purtroppo nun s' nun s' cancella chiù. Quindi i ricordi chiù belli che t' pozz dicere d' 'a vita mia e dell'infanzia sono i momenti che ho trascorso, brevi con la figura di un papà che da tanto tempo non ce l'ho più.